يا خويا ما تخاف ما والو انا راني ضال ماشي جاي في الطيارة جامي صرالنا بروبلام و قاع قاع ليزوطاس دو لار نسا و شا نتا راجل بموسطاشك باغي تخاف, ها مالك ا صحبي